Nkyɛ mɔkɔ aber a aborɔfo baa ɔman yi mu a hɛn mpanyimfo dze hɛn nanaanom esesaa ndzɛma fi aborɔfo hɔ ma wɔdze hɔn kɔyɛɛ nkowa wɔ hɔn man ne m'. Besi ndɛ modwen ho a menntse ase dɛ hɔn mpanyimfo a wɔdeda hɛn ano no dze hɔn wɔannkɔ na wotum tontɔɔn hɔn adehyee, nkorɔfo tontɔɔn hɔn mba nadze, ɔyaw na awerɛhow a nkorɔfo wɔfa m' ne nyinaa ekyir wɔde hɔn kɔree. Yɛhwɛ yɛkenkanee nsɛm a ɔkɔtoo hɔn wɔ amanadze a na a ɔyɛ asefim. Edwuma a nna wonntum nyinaa wɔmaa wɔyɛe ntsi nka mɛpɛ dɛ mɔkɔ hɔ dɛm aber nem na makohu siantsir a hɛn mpanyimfo no yɛɛ dɛm na dza hɔn ankasa wonyaa fi m'. Na sɛ kwan bi a motum anka mɔboa esiw ano a nka dɛm ade yi misiw ano anka ɔnnkɛ <hesitation> ba do.